تلیفون یوه آله ده چې خلک پرې خبرې کوي. کله چې ته خبرې کوې، ټلیفون ستا غږ برېښنایي سیګنالو ته اړوي. دا سیګنالونه هوا او د کیبلو له لارې بل ټلیفون ته ځي. هلته بیا دا سیګنالونه غږ ته بدلېږي. نو ته کولی شې له هر چا سره خبرې وکړې، حتی که لرې هم وي.